mbuum yii nii, toggu mbuum, toggu mbaxal ak toggu <noise> lii num tuddati koko bu lakk ak limon def si kaani, boobu de moom lu ma ñàkk ñàkk appétit su ma ko amee damay lekk ba. Boobu, boobu tam bokku na si suma lekka yi ma bugg; oraas, banaana, anaanaas, sãr yooyu daal, pàppakaaya, waaw genre yooyu bugganaa. Su fekkee ne toggu toggu maalaw yi la, mooy yi ma lay wax nii, ay genre mbuum yii palaasaas yi, pepesu, mbaxal, bisaab. Waaw façon yooyu soo ko toggaan dama ciy lekk bo, donte aw ma appétit su ma ko soo ma ko tegalee damay bugg di lekk, ma suur. Waaw waaye genre u diw yii moom, saa yñ ko toggee be guddi noon laay nekka di hiiw su ma amul haalis. Noon laay nekka di hiiw ba beneen jamano waaye duma fa dee man a lekka ba suur. Diw woom daanaka sonaluma.